Aika rô niasa mafy marina aho satria nisy zavatra tiako tratrarina dia tiako tanterahina zany. Dia izay no mampikiry biby anahy miasa mafy io.